Ta ki kueo na iin kue kani kao xhián, a iin ho o onn. kue vichii yó ta, pues na keo xao no medico ta tatá tata xhio, tata ká kio, tata tu te kó ta nruvao ha hatoko mili ta tata nravi nravi xhimioyó ta ngu ho o on. ku kadao tu te kó tu te canela tuté <hesitation> ho o on. hierba buena tuté, tuté ho o on. vino ké nruchí <hesitation> há nunguan nrunimio a ko tu keo to chitó ta kanio tó dinió ha ho o on. kó keo nra to iin nru tá ku'a tuté kuchío, ta dikano kadatató taiki xó dakuchó xhí to tikuii vichíí to ti kuii ini to hon dikanitá ta dikani ta kokio xhínxhi ta nruvaxhí kuadio chí ñoyó, nakuadio dinichí, na kuadio xachí, hoko dukuchí dó ta ho o on. odukú tachí michí tá dikani dikani ta kuxá tón tenchí ta inka kii ta xa ovagaxhí.